Fɛ nyi, fɛ va, fɛ tat, fɛ na, fɛ kyɔ, fɛ cii, fɛ tɔmva, fɛ tndat, fɛ kyɔra, fɛ kop, fɛ kop ne nyi, fɛ kop ne va.